ʻaʻahe ʻano he wahi māla kēlā ʻano mea akā ma hawaiʻi he māla akā noʻonoʻo wau i nā loʻi kalo noʻonoʻo wau i nā wahi o ka ʻāina ma kuahiwi ma ka mauna ka nāhelehele a nā wahi e hele ai ka poʻe hawaiʻi a i ʻole mākou ka poʻe hawaiʻi e ʻohi ʻako pua, kēlā ʻano mea.